شوف واحد المرة يعني عائلة هكدايا تع الزواوش تبحرت كي كانو يعني في موسم الهجرة في هاديك الهيئة راحو صابو روحم في بلصة جديدة مايعرفوهاش <hesitation> خمو خمو خمو قال نعيشو فيها مانعيشوش فيها ومنبعد الصغير قالهم لالا نعيشو واليمات قاتلهم ايه نعيشو والبابات محبش يعيشو مبعد يعني متفاهموش ومبعدا دارو الفوط كي فوطاو صابو بلي لالا يعيشو فيها سياوها فكانت هي جزيرة جديدة سياوها ومبعد كيسياوها يعني خلقو عائلة كبيرة وهاديك الجزيرة كبرت ولات معروفة باسم هادوك الزواوش